﻿Dzub dani tashi liim nanbong, dzub dani tashi liim mɓatlam dzub dani tashi mayi dzub dani tashi liim wubsa, dzub dani tashi liim, nandam, dzub dani tashi liim liim, dzub dani tashi liim watsamai dzub dani dani tashi liim tantan, dzub dani tashi liim toknandam dzub dani tashi watsamai. Dzub dani tashi watsamai nanbong dzub dani tashi watsamai mɓatlam, dzub dani tashi watsamai mayi, dzub dani tashi watsamai wubsa, dzub dani tashi watsamai nandam, dzub dani tashi watsamai liim, dzub dani tashi watsamai watsamai dzub dani tashi watsamai tantan, dzub dani tashi watsamai toknandam, dzub dani tashi tantan.